Ha? Ai to ka tsan shɨnkafa ka mɨn bɨsa nduwɨl nuwɨn mɨn arata ku mɨn rere shɨnkafa mɨn va ɗe nduwɨl mɨn da tura ku ɗe, ka naka mɨn dawayai tansu ba shu- zuwe ka, to mɨn dawai mɨn daka yaji nuwɨn mɨn vɨvau ɗe kwanawowo mɨn va yaji a gham ɨna shu- zuwe muntsa koweneki dɨ tau tansu fegam gaba ɗaya ɗiyakɨ wankɨnya ka to ɨna manja ɨna ko me da kome ni dɨnkule ni magi ni wasai gaba ɗaya mɨn pa ɗe bi mɨn vura ɗe bi ɨna manja ɨna <hesitation> shɨnkafa mɨn va ndyan dahɨ to dafa dɨka jɨka mɨn ka ɗiya ka wɨ saura vahiya wɨham manatuwu sundɨ tahɨ kawai.